Aiga awig jilike tar شهر aiga awig jilike awi tala udo sudana digid khalasange خاصة gon khartumila inin karamido اغسطس ka awin شهر ilu.